നോത്ത്സ് ക്രേകേര് നോത്ത്സ് നു കുദിമല്പുന വിദന ബര്ര്യ് സുലഭവദു ഉന്ദുഏ। നോത്ത്സ് ക്രേകേര് ഗു സമനയവദു രുദ്ദ് ഗത്തിദ ഹന്ദ്ലേ ഇപ്പുലു। ബുക്ക മദ്യബഗദു ഓന്ജി അവര്തന ഹിന്ജരികേദ് ഥോകുദിന്ഗു ഓന്ദു ദിപ്പുലു। നമ നുത്സ് നു നുത്സ് ക്രേകേര് ഗു മത്യദു ദിന്ദ ഹന്ദ്ലേ ഉത്തദ നുത്സ് ദമിഥു ബുരുന്നു। ഇധു ഉത്തദദ പരിനമവദു നുത്സ് ദ ഗജി ശേല്ലുന്നു അവു മുരിദു ബിജലു ഫിദൈ ഉരുന്നു।